Ti kuu wene yamma yuwano wenee yamma yuwano ƙo ɗɗia yemun ɗi ti kaltungo loshikgin we weno loshik-tere we yano ƙoɗ ɗii neripo min wiri ti laa pirai ti illinai ta kuno ma illa ta kuno sharoro loshikno ɗing shigno ɗingin muttoroo ƙoɗɗi kanei koɗin tere ka ma yuka yani ka for shunono ta illoro ɓa wentei ƙara shkro no forushunon ta pirai ner pamminati yamma ƙoɗɗin tere gbarumno taa kabalu ln shannon ammonnen ashaka ammonnen ti mina worin to ashaka nen ammina ti ashaka wa munno worinni nen she worimmi. ln yuno allura ɗok pene piiramo kati ku kpainti no ta kuunoi kpanri tikpa kpantino ta kunei kpainri li kpaintino waru min un meru kaltungoi mina mari meru kaltungoi nen we shengi loshigno koɗɗin terei in sha po loshik sheni Yoroo ƙoɗɗine muronnin ta chi worinnitere yene wena tipo len nii tere newe worin terei ye ne chiya nen we ɓang shikno ye boi nendi ya mere ƙoɗɗin tere neri shuro shapo ɗiyom yene ti shekki ɓau shigi neri shuro shapo ɗiyom mana ta shapo ɗiyo galan kirano ta kun no piretri ti kum ƙota kun nom piretri ti kum ƙora kunom liya nyimmorei yamma ti po shednii mo wari shadno in ami wa gasshudno worin ɓoi wende neri ku she doo ka bini neri ku shedoo ka bini ye muroni ta shii piire mun lekra kawa gassho worin muna wani ɓara sharanno ye sharano tashi kama shinin ammo po rerei in wa minnnino worinni nenshe worinni ne pamma ti shi yeɓoi yamma yuwoni an tomno koɗɗin tere neri shekki ɓanshik ɓaushikgi ne yu batisma ka bisho yene weya ɓang shigno nen we nen ya baptisma nen ya batisma nen we wente nen illina nenti deeke paroo yamma nen wakuuno ti shek ki me wende ɗok mera sheroo. Paro wende tapo goji moraga lonkune kama ye yamma yuwoni anto mun. Yamma yuwano were wojanei lakwu nee yaone yu suranin kpan mo yoni tunno tira suran yeme da yani ɗing mo yoni tomno yerira wene nera yani mo yoni antomno tashi in tunnono ti shekki mele yene ra yani yamma yuwano were ɗing wojano lonkune moɗan nen wekuno tita sheroo paroo po goji kaye ɓoi ne weyan kuuno ri tai maa we nee ne shara nanda yani yamma ti lii nen gbee ti kuui yammati yoni antom no ti shekki yanni a shemom shenno yamma ne pamman ti yammai yama mati yumo we gbee ye ɓoimin illa minɗa ya mere ƙoɗɗi ye ta gasshon mataniti ti goji ne ɗok ti shekki me illa ƙoo wara gassani minin shana ne kan ɗawan laa ra bino teere lai taf shiruk digo shana minta perani ka yaa ƙanne kan rabi adamu ƙan fatsuma ibrahim kamajin tat ta merei kama sanin fonna shinik digan shana mo rabi adamu yane kamashin wejo tetanii kamajin wejo telani minta yuni temen fasuma ibrahim Ɗuuna ti kuu telaro min shiru ya mone piɗɗo lai ye nita telon kalai naa nera telanim nera talanin nera shuroo telanin minta memu mintamemu mo rabi adamu ya nee moraroo merii mu tellaroo ta mo an tommu hara ƙaree ƙaren koona minin yiu shiruumu inwaru ta muyonmori fooɗen niyo ra doi ya mone piid do lai nen piiɗɗo lai in yu lai in telon ƙalai nshiirui waratela ni kane in yuno kirano mane ri tella ta doi kiranon tu tundan ta kirani shiruk digaye awa shannom a shookrono ta shiiruk digayan minin telemu munin ƙona minid shana in waru yemin sharii kaltungoi ya mo mun wara ammo gombe minin ƙoo amma gombe min ti shekki meree gombei derin yiwo ro ran duonyi periim ta mota nen yallina na pemon durebai pemoi ti we shigim yaa ɓaara min tat an perea mai durebai kan layeri kiranei minin yaya minu yane yalla ne yallei wi yeenee na woo ƙe leka penee ƙe yamo det kurmua moɗaɗa lonkuu kpanye yamma lekanmunun wende kere del ta kuuramu ta mere tere me kan ne kan rabi adamu ƙan fasuma ibrahim det ta kura muti ta mere tere Ƙaama shiinin minin yallina insheta shii maari sherii min sherii min pebinnenmun ti tai duhoye kengha roo ti taa we mereo un shereni ti gena mai peru rashi ta pera peru sheni deri ɓumlaroo kuu motai deri sumlaro kuu motai pen niyonding yika pallu shuyak indi bitton direi tipo rere a shenma ne pamma ti yamma yanju moɗar kere neɗe wakuuno ti shero paro tapo goji sherendenem in waru ɓirang ta ƙoɗɗii ye min pera manni merei ƙanne ƙan teman rabi adamu ƙan fatsuma ibrahim hami ƙana shunii in peri manni merei min maari permerei min yik kemu tere ti muk dong mamen mari shana minin ti shana minin ti shana mintikun shani lai ɗawi ta bino minta shani yurkan temen lai yuka kpii lai ti yoni ƙpii lai ta ya kpii rere denin pellin to shigi deri maro pellin ti shigi na pere shag lak ɓanghim kama shin memu farshuna lai yika ammoro ku deng yaneya ƙamashuun ƙoo kama shuunin ƙona minin shana man mari shana ti kaltungo munun warshir mongbaiye mun wara shigii in we shi lai rashi ya manu ya ɗuma wo wene munuya ge we mun shana kuui wono wende mun penna ƙoƙoi Shii lai ɓanghum in mubnomu worin munin mininti lai pang la terei ye ɗawi ta binoi munin waru ƙodɗine weyan pero-chonge local government ƙodɗin tere mannano ti periri to kaltungo in amru in ammo po surani tashii ti fowerei ƙoɗɗi neri goji neƙan lai ti kirano lai shigi ɓahum minin ittina munin kona ƙan ne ƙai dala kani polou ƙanin kona ti ƙoƙo terei koko war poweroi minu wanna min mari wanna minin shurin ti fomui in amru kama shuni sha ra mina worinni aɗo rage shiganu aɗo rage shiganu aɗo niyo tage sheg mu posherin ɗaklogo yaneya kani itlo kani kimu shan kaltungo munin illina munin ko shan kaltungoi munda merimo munda motai ka manni niyoi anmin worinta shii ya ɗama weye pemo zajin yuwa ta ta dar ka shai ya lemo za pemo zar lani ya ɓahun yashee manani yadin ta sha gasshaa worin mo omoo terei in yiu solai ti kera no zane za kamjun ƙelon minani minin ƙelori minanii in wa yuyyono worini in muborono ɗigi warini ye ɓoi lai shummoni ibrahim ye ɓoi ɓambinni ti shekki fourshino ta shii ɓanbinni ta ɓngshikni gehono ti tom yamma mo laye yoni laye yamma ta sha tomoni ti kuu piira pirii niyon dingin sha tomon ni Kam we yamma yuwano gbee ne parra chiɓo poorino kpumu gee polou shun paragwanan tenei me winde nei ra shuunu yamman yiu ye para gwanan yamma wojano me paragwanan tene mo joju chiboye yamma ta sha to monjui niyon ɗing kuu ɓugin sha tomanjui yuwano kpan suran te a lonku penan wenom a lankuu wenan ɗogum yamma yuyyano we gbee yuwano we gbee tiira merena ti tunnonora shii ti shekki mere yene ri ya ti yuno weree ɗing a lonkuu kpan shuran yeri tomnim ƙoɗɗi yene yuwan batuma tere naoo yamma wojanei loƙui yamo ne yono ɗok ti shekki mera illani ntal paaroni wende nen we kuunoti shekki mera illani in kpalo poo parono yamma mere yene weyan kuuno ri tai nen we kuuno rita mere sherendene yamman shukno biro Yeneti foorin mor mana tooraa morii nen pilin nen wan kene mere ye ne ra ƙo wara takin paarono yamma nen wan ƙene merei nera warani ƙamashunun yuru galo ƙaa shai ka ma shunun leguntu ƙa shai warin ye minano rashi rennen ne nen ti formori rene niyon dingin ti pipilla gehono ti perre kan yamma moliin gbeeni ti kui worin sherendene ma muyonmo shara ya lonku tassho loo chikni in yoroo yen kpan in tashon pirai ti shii wene yamma yuwano gbee gbee arɓoi piraye nari illina ra kuu nei yuwa macmac ari illina ɓiranghum ne pamma